am Italy ni ɓe ɗon mari nyamdu hamɓe ma sosai, amma ɓe ɓuri yiɗugo nyamdu ɓe viyata pasta be turanci, bana; suppergetti ,macaroni, ɓe ɗon bo nyama bana liɗɗi, be kusel, ɓe ɗo yara ɓikkoi leɗɗe sosai hamɓe ma ɓe ɗo yara giya sosai bo ɓeɗo mari nyamdu ɓe viyata <hesitation> bisol hamɓe fu ɓe ɗo naftira be mai.